जो युनाइटेड किंगडम अ एन्दी बोउति सारि घटनाएं रोइ अए सातसो ईसुइ पूर्व एतुदो जो केन्द्र और पुर्व यूरोप के जो केटलिक लोग अ तिनुइ ब्रिटेन दो बसनो शुरू करो और तेन्तालिस ईसुइ पूर्व जो रोमने ब्रिटेन पान्द कब्जा करा जो बारोसो पन्द्रह मुझ एक महिना काटा पत्र अ तेतु पान्डे ईनुइ हस्ताक्षर करे तब सोउड सो ईसुइ मुझ ईस्ट इंडिया कंपने भारत आअणे।